Kiränik nakas' hindäle kõikvõimalikkõ varanduisi kokko kirotama: sportautoq, mõisaq, lõputu raha, kooniq üts päiv tundsõ tä, et om väega ütsik. Tä mõtõl', et kirotas lehe pääle sõna "armastus". Aga täpselt inne viimäst "s"-i murdu pleiäts ja tä es saaq inämb kunagi midägi kirotaq.